Iin, uu, oni, ko, o'on, uxa, ona, íín, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi oni, uxi ko, he udiko, uxa, oko, asta ahi.